د وریښتانو ژمنځ داسي څه دي چې د ډير پخوا څخه یې خلګ کاروي. عموماً دا آله ډېر غاښونه یا دندانې لري او په یو ټاکلي اندازه د یو بل څخه لیري وی، کله چې یې وریښتان تر منځ تیریږي، نو بیا هغه وریښتان په ټاکلي اندازه یو د بل څخه جلا کوي او منظموي کوي یې. نو دغه ډول زمونږه کار کوي.